Nadum irakkiz fog ifarrih le nadum wahid hadi akher walla, walla isaʼid fil bikan alhu aʼish foga annas chat istafidu, ana fi shofi da nadum isaʼidal bikin al hu aʼish foga annas chat istafidu akher min nadum tifarrih nadum wahid tul bas da, kan farretal bikan chatta da duʼam lek kula bilga aktar min tifar nadum wahid tul basda.